نفضل نعيش في مركبة ديال الفضاء، حيت غدي يكون فيها المغامرة واكتشاف العوالم الأخرى. والعيش في الفضاء غادي يكون تجربة فريدة، حيت غادي نكون بعيدة على الأرض، كنعوم في الفضاء بلا جاذبية. هاد المغامرة غادي تكون مختلفة، وغدي تعطيني فرصة باش نشوف مناظر بحال الكواكب، والنجوم، والمجرات، بطريقة لحسن وعن قرب. والفضاء كخلي الواحد يعيش ولا يحس بالحرية وبالمغامرة